කොස්සකින් අතුගාන හැටි විස්තර කරන්න, කොස්සක් හැදිල තියෙන විදිහ දැනගන්න එක වැදගත්. කොස්සක උඩ කොටසක් ඒ කියන්නේ දිගු උඩ කොටසක්, ඒවගේම පහළ කොටසක් තියෙනවා. ඒ උඩ කොටස ඒ මිට කියලා අපි කියන්නේ. මිට ගොඩක් විට ලී වලින් ඒ වගේ හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළ කොටස විවිධ කෙඳි වර්ග, ලංකාවේ වගේ නම් කොහු වලිනුත් හදපු කොසු තියෙනවා. ඒවගේම ඒ උඩ කොටසයි යට කොටසයි <hesitation> ප්ලාස්ටික් වලින් එහෙම නැත්නම් ඒ බඳින විවිධ <hesitation> ලණු වලින් බැඳලා ඒ උඩ කොටස යට කොටස සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ මිටෙන් අල්ලගෙන, බිම අතුගාන්නේ. එතකොට පහළ තියෙන කෙඳි වලින් බිම තියෙන දූවිලි ඒවා ඉවත් වෙනවා. එතකොට අපිට කුණු ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ කෙඳි වලින් ඒවා අතු ගෑවිලා අපිට අවශ්‍ය තැනට දැම්මහම.